राडा रसो रहे की चोकाई रोहे ती दूर दूर पताख ने जाई ती। <hesitation> चोकाई जाई ने तो चार चोकाई काहनी वस्तुने वार आश्टाई ने ती काई चोकाई ती नोंग तीना काधे धोर ले ने। ती आपनोंग तेरे मसो बालें पड़े की तेरे म काई काहनी दिशां जाई। जो चो ने कतरे दूर तो गियो कतरा किलमीटर न तक ने कतरे समयला। जो चा कदो जानें ने आवनें ने कतरे समयला जो ने इउ करें सुप पता करें। लावें चो काई आपनोंग जैसे मोट इतली घाटी पर ने रहे। ती आपनोंग चा काई जायें जेन तो चार काई आपनोंग देमाला <hesitation> आपनोंग साभालम कर जायें की चा काई आयें। जेन ती काई आपने आवाज कर जायें ती आपनोंग मालम पड़ जायें की ये कतरी उंदी थे। ने कतरी नी होईने असु करेन मालम पड़े का की जे काई जे राड़ा रहे। चो काई वाईड़ा पल रहे।